Amina resaka hanigny oanigny mandraina zao nena ai, aleoko ai <hesitation> hanigny le mamy zagny oe sakafo mamy toizay hanigny le matsiro be regny satria nagnino satria monko ai, <hesitation> ko hanigny le matsiro be regny hoaniko mandraigny ai lasa monimonegny za ai, de lasa somary kamokamo, fô kô hanigny mbô mamimamy ndraiky hoaniko mandraigny tonga de lasa mavitrika be regny za lasa mazoto be zao ai, de lasa mahatsapa oe mahazo hery zegny ee.